حاول قدر الإمكان انك تنسى التوتر لما تيجي تتكلم مع حد. يعني اول حاجة ممكن اتفكر قبل ما تتكلم. ممكن متتكلمش كتير وترد على كد السؤال وخلاص او ترد على كد الكلام وخلاص، وممكن بررضه تسمع فيديوهات مثلا او مقاطع ريلز تشجعك ازاي تتكلم مع الناس وتخلي عندك ثقة بنفسك. حاول تسترخي وحاول مثلا تبقى دايما قاعد في هدوء.